Ninya Ke maa miniji mun ƙaƙƙo cha kai rayuwa lamo wala fa, rayuwa jin waleni merja kai ɗiiji Kiji shweeje ne, ne maa njiji ƙan ƙe naa kpanisheeƙo yaɓongƙom, naa nrijineƙom, ƙanƙa yiiji burem, ƙanƙa yiiji shumbem, aƙam we shi naƙƙo ƙawu ƙanƙem, ai ko wanna no̱ng nkaƙƙo cha, la̱a̱she shi ma yiiji mo̱, a ninya̱ shin walam. Ke shi ƙanke yiiji ɗiiji mo̱ ƙeran ƙaja kai, tun, ɗiiji ko ƙaa nabu wa la̱a̱she yuƙo daƙilam wem, tun ɗiijiko ƙaa nabu wa la̱a̱she rainaƙo ninyam, tun ɗiijiko ƙaa nabu wa la̱a̱she ti fushi sho̱ppo̱ shiram. Kaar ƙumpiɗim saboda kepangƙui kanke yiiji kaa nabu waino̱n ƙan tem to, ƙe maa kijima. Muɗoƙ maa wanna ti piɗi yu paaro̱ elengƙuuƙo, ne maa penuƙo diiji-kan shi ƙanƙe yiiji ƙaa yijiji weccem, naar taɓinna kumpiɗiim nen ƙabi na e-aanumo̱ ƙe yiiji wemmo̱m. Ne ma nda kusheni na wana aa <noise> na yiiji dije kan wane, rayuwa no̱ wane wala na kunji romonni. Naa nabu wane ti piɗi yu shwafajiiran naa nabu wane ti piɗi yu reinim. A walam tun ɗiijino̱ naa nabu wa laaumo̱ ti piɗi yu ro̱o̱mo̱m cha tur anɗo tattaanim turƙo yindang iyaaro ti fuɗi yu ɓure ko ti fuɗi shumɓe naa nabu waanim maaƙa ƙabi chaɓa ta ƙu laamo̱. Dima shi ɗimini, tseneemu tiƙe, ko teremu tiƙe shene mu yiiji ɗiiji a nabu ywaamim o̱, tannaji naa? se shoojee? To, naar ɗumpiɗim maa yiiji, maa palang shi anɗoono̱ weeƙo shikki nda yiiru nen pekna nen shubun ƙoƙƙo maa iƙƙo wala maa vum ɗoi wala amma yamba maa ƙooƙƙo toomi naa maa pekruƙo ta ibaani ta rimba̱a̱ni, ta ɗiya̱a̱ni, dici weemo ƙamma yainda iyanni kan ɗimma. We maa ƙooƙƙo ɓang ƙamman ɗimmo̱ yamba mu yamban pattireemu ƙamma an ɗuula ti o̱ƙro̱cco̱o̱mu ƙamma. Aƙamu we shi ƙamma ta ƙabaanin se ɗimma ti fuɗi shi ƙa yamba.